Budaya Inggris a so na negara ndia ala tao dede'a Inggris. boma sila budayan so na hatoli sila al kokolak no hatoli so na nulauk ka. Boma hatoli sila ala lanea hatoi a hak a, boma sila tradisin na boe o, na Natal, ma hapu sila kerajaan na bo.